Mas pari duhet ti lagë me ujë të voktë edhe i qet sapun. Mandej fillon me i fërku durt për nja nizet sekonda edhe duhesh mu siguru që po i pastron pjestë, gishtat, mes gishtave, nën thoj. Mandena i shpërlan mirë me ujë për me largu sapunin ehe n'fund i thanë ose i terrë me ni havli.